Nalo kaukau ela, kaukau ena best friends ela tioni. Kaukau ela taupe tapa atoria, kaukau ela mageala pe asagaraino pure pe dakino, so saka pe lauma, lape uaro. Kaukau rova kaukau ela simela, tioni siamela saka tape urua lago kaukau pelama asupoia, kaukau mapa kadaia mate, ela, are parataim kaukau peke asapoi ela pe atae. kaukau ela apola ela tioni, tau amela uaina kakatau taka kadaia, ela kaukau kakatau tapa atorua ela pa kadaia, ma kaukau maguka atoi, kaukau ela magealala gore aika ini kain pataloai pe taito. Kaukau ela uasagula, paparataim nua saka tadipa lauma. Aga asaunala lago kaukau pe eueu uani tape amatio ine pa atainaela dapaua kaukau ela paparataim ruma pe toria, asagaru pe lao <hesitation> tioni ena siamela pelo kaisia ine pe luma tereo kaukau ela uaiba, paparataim kaukau dapaka tutupa atoria ela, ela kain waka pe aloa. Kaukau ela mageala la gore aika, nalo dapaua kee kaukau eh kala magea. Usuna na pau usunu eh kain usu ua paparataim uasagula kaukau la ina magukatai sadapaua ela, en kain siamelaua mageala, so ela kaukau magealala gore aika. Kaukau ela nalo sibisibi elai papara nalo sibisibi dapa peko papara barabaraun popara usu ia eh kain usudiaua papara inidia ia eh kain unidiaua. Kaukau anu nala mageala <hesitation> kaukau ela papara dipaua ani nala mageala stew dipa aloina aiba. Ela uasagula kaukau ini patalo tukuinau. Kaukau ela dapaia ah aniani pa terea paparataim pa abesua paka uagana terea, taupe uagana terea terea ela maire pe lo amore are paparataim ia poka, kaukau taupe tetereau pe atae kasi ela uasagula. Kakata tuau tape kada peuo kee na apogu soma. Kaukau tioni tape kadaia, tape kada sakaia, sakaini tioni ogarai lago tape kadai peua ena tioni en. Ia animal kasi laa ta alo waidia, ela, ma kaukau saka tioni tape tauma ma kaukau pe ataena en movement pe ridimua, ah peua ena sobisobi sakama, tarausi kaiuna pe rarataina. Ela uasagula kaukau nu mageala, asagarai nalo dedeaua niniada nalo dipaua kaukau kee taupe mate kaukau ma bo lauma, dapaua kaukau ela ada animal elai kaukau na mageala kaukau ini pataloai pe protectimuo kaukau adi ini kain torola kaukau ela ini kain, otaimalao. Kaukau ela waitai nalo taupe guard dog ela umukada kaukau lala, kaukau. Security sait kaukau na mageala ela nalo dapaua ela adana kaukau papara amaamatalai nalo tadi kakaisi sadia ida rasu ai. Paparala fifty kina idai hundred kina, kaukau kasi. Kaukau ela asagarai wasagi, asagarai ah ruma pa wasinoela ini kain patalo. kaukau ela na io, ma usuna ma lauasau. <hesitation> kaukau tape eko pauapado eko are ine tanela pe ora atorio, tanela pai pe ora sakaio, ela kaukau. Kaua kaukau mageala ia gore aika ini kain patalo elaa. Kaukau ine tape kada io tioni, tapeua kee apogu na eh kain tiona ua, ma kaukau pe dakia, kasi ela kaukau tau tupatupa atoria sau usagulala kakata tua tape kadaia, ela kaukau nalo dapau piksiai, movie tadapa kadaia, ela kaukau, waita mukada ia peko peko kaukau kasi ela ataisadiato ukau a saikain kaukau. Kaukau eh eh taupe tupuwaine eh pe laua, pe laua, kasi kaukau ba ela laa ta oloaba. ine na tioni ela inetaupa tere a ma kaukau magealala gore aika. Ma saikain tukuna taulo kai alo elai tukuna beabeau mada tukuagito paparadia kaunadia alo peke kakanea io kaunala kotutaina, kosina kaunala papukaina ain io pe aikala waini. Kaukau pe aikala ela wasagula kaukau na mageala soma ini kain potalo pe dakino. Ma sasakaua paparataim dapaua ee kaukau eh ma bubu bubuma isola ma saka kasi kaunala kaunala muka pupikaina ela kauna taupe alo bokoina pe kaukau magea. Papara kaukau gesi ia sibisibi kaukau ela taupe tupa atoria ela pe gesi soma. So ela wasagu kai tuku'ua.